عدد <hesitation> ولاد عمي أو خال عشرة اه دايما بحاول أن أنا اشوفهم واتقابل معاهم كل فترة وفترة ونسأل على بعض